Woni sun ak midasen, mal atinii won ishia won ishi feden sun yoote it guurte it chirte midasitet bila at won ishia hinyakin dursa aba won sun beek woatinen himbekini, gafette ak cholle midasitet won sunii woni ishia testi ishia hin yakituey, won sun mal sun ak cholle miotiey amo woatin takaa hihubetini won sila it guuren yote hinbeen, malsun hin yakitay hiyammati.